Yë më yë dun minëyën mëyë në jyot adësëp kap jedun yo'ëyë në ko'o jedun në jyot adësëpkëp porque ama'ad a jue jedun met'sëp nebya dun ma nënëmyan met'sany dun nëkä ja nëmet'sam a yë në ko'o yë du oy du wa'atëp mëdatëp kabëdun ti'i t'sip padakap mat padakap mëdatëp odyakam pues nëmët'sëp jedun pero a oy a we'en dun nëkë nëmet'sëp jedun nënëm naka nëmët'samjadun yë dun ya este myaj nëkxëp në ko'o jedun në jyot adësëp kap jedun ti'i dunëp, kap ti'i padëp.